إي أكيد أكيد طبعاً الأفراد لا- لازم يكون ليهم حق اختيار البلد اللي تناسبهم من ناحية الحياة ومن ناحية الوظيفة، ومن ناحية <hesitation> الحياة العملية والمهنية برضه والأمان والفرص، وبرضه لأن هزا جزء من الحرية الشخصية فهو لازم يكون عنده حريته في أي بلد يعيش فيها، تكون مناسبة ليه ولطبيعته يعني ولفطرته.